Ni omlet i thjeshtë bohet prej veve. E nxen shporetin, e qet forteren mi shporet, i shton vajin, i merr sa ve don me i bo, 2, 3, edhe fillon me e rreh kadal kadale vejën deri sa ajo t’bohet veq e kuqe edhe ki ni omlet.